Niaraky tamin'i Holandy i Belzika; fa lafa tonga amin'izay ny tao telopolo sy valonjato sy arivo ô da niala tagnaminy da nahazo ny fahaleovan-tenany. I Léopold amin'izay no lasa mpanjaka ta Belzika tao.